Ja ni jada ku in sopani ni jada yuga jaxido tinana jii aju ntee ntaa stu´uvada sopa yukani nteta´ada yuani kuja ja ni jada te veeda.